Izy io amizay koa natao izy io hakana vola amina gab regny, ATM moa gny fizaka anazy amy anglisy. Indesy izy igny atsofoky amy gab io, eo hanao mitaper manoratsy gny code, davy teo manoratsy gny gny vola padiavinao na ajotsony bokao. Igny gny magnamarina hoe anao tokoa le compte fakanam-bola amizay fotoana zay.